Ta ye lo ini nka nchi lo iyo naá kuu ye livi, ye juiji, ye jnó, ye kue'e, ye kui, ye juaa, ye chijuaa, ye chindee, ye xi'i, ye chikui, ye kue'e ñu'u, ta ye naá kuu ye color nka lo ini nchgi naá.